افضل على انو اني احصل على اي- مؤونة لا تنصب ايي- من الأيس كريم لمدة الحياة لأن احس انو اني مومن محبي فصل الصيف مو من محبي الحر و ايضا ما اكدر اتحمل الحر هواية، فأشوف انو لمن لني اتناول ايس كريم ايي- ما احس بحر و هو غذاء اليا او هو شفاء اليا بالصيف.